Ang cashier no abohai khe tongmani kokno sakha tei hai hwnwi sakha ang belai kheno kha khamkha phiya ang tabuk simi saimankha ang ani rang bag no muitu kwrwi wngkha. Ang o manwirokno swkangni thani set khlaiwi rang rwna bagwi ulo kiphilwi phaiwi mano de. Khakchangma tei maap sanmani abo dokan ni kerong no twiwi wngwi tongmani tei borom rwmani phunukgo. Kwbangma cashier rok bujio tei koimung no khlaiwi mano. Abo bai ang kiphilwi phaiwi mano tei rang rwmani manwi no jwngjal kwrwi khe khlaiwi páiwi mano.